Fomba anamboarako sakafo tsy misy hena nefa voalanjalanja sady misy izay ilaina ara-tsakafo rehetra, <hesitation> manao fanokafam-bavony ah, ataoko karazany anakiroa ohatra hoe laiso sy karoty, de ny laoka <hesitation> atao karazany roa ihany koa ohatra hoe tsaramaso sy anana, de ny tsindrin-tsakafo ah atao maromaro voankazo maromaro dia ampiana ronono kely amin'ny farany.